To kayi a <hesitation> lawanga vingw saəhu sa. a nkume a kupa ngume a ghuwe kda njkansene aya zghaza wiznachske manwuda zga dadha chkin kasaəgusaə chkani gabəai chani lanmalange hatrarnsage a wurighe tiəraya langma langda nguza eh ga alwurighe langa da nguza lanma langa dagna aya nachske aya ghudaftwi nacha wuda wuda zudan majlis ndita to aike kbayagh gatha dilda mansuk dga mansuk dga dga wasuga ngladiwe amiki awa sghida vai auta kwin aya naiwud ndikka ndi. a vde ka awa, jijch au inga wile kwin azai au ingawila kwing achikwa sghida vai ghighta aəawa da tharəa sawil khuitigh da həakaya ahuwaighda həakaya aito ka bayagh gatha kaviri ahuɗi gagha vyan manduwiwad nghuwasha dada chkin zne dara fagniwud ske lilin gabakəai lilinge klikla luwa mniwa hasta <hesitation> ke wudanace lawanga vinguche sir gudla. a ba. gharche wude həin wacharve tundrutha gharcha vjarha ai sirna chkansan gabəai chkinsene kawad kaltargha chkansanegajutha katiwa zgaga Dazauga lima ka chi nisga plata kachud thavtar thav chkane gabdai chkane ahuwai wuda kaike lawanga ving chkinsene kawud kəi chkan sene gabaraya huitigh thuita thahthah chkin sane ai kaze batura ka sghai chkan sani ke chken sanike chkensani chkinsani da karakya cha maniwud chkansani daəicha to giəamba batura chkane chkane nus kawud dgarsaga azai dga zai dagna chkane hurmbas bikurna damanita kaəri lawanga vinguwa dagrarsag barike sighista nghkansani kadag ghai ghuwaə chkansani gabəai chkansani vangule vag ngare gole askiski vagwira vagngre dagga ghai chkan sane dga ndruga mbachankwa wainite vavhuwa dag vavda fta angre chkansene dagna nchkane ambitha chkane vnatatta njkane sane məuka chkan nchkan ske tigiltag chkin sane amma vjarhagh channitama chachamghe nchkanisan gabəai thida raghe ai sirna. Nchkene to aya kaəe dagri ghaya ghuwa. a nəuka dga ndurga bacha saninkwa tmu tikwa aya kaəcha wujil vauda hna ana ana ana thuwan tambaghar ftankwa skamainiwude ka wujil wuja chana ngatacha mak kawud chattartigh ga jugha katiwa zga plata da vag nguza ka vagar dghu ngwaza vag wudife kadiwud haltar dghua daluwa kwara giəma giəa ngaski makwudda mani tamva bariban rvinkwa kawud haltardughuwa ana nguzche ngchkane vagwudef wudef hazta manaya ama hna ghuwanga ana <hesitation> tambagharfta ska manitankwa ke nga baturace chamak sghu hniva kaghaichi vagsani tarcha ndukda matkama zut dila kaude maguni ghaiche to sirna chkana laənacha iyalwanita amma akilaghtamva naigha chgula chachamgha to yayghuwa dughuda gharguz sire ghighe thidaragha aya chkansan luwancha iyalwa ghaya harmas skadagit gole nghangha ndachagh gole aga harga thasana. Gaghuwe aikda wayarnin wirwud dole kada vaita stada sghaya niwa hasta aya ay makai da sangwil sana zgaga mthida thga zgaga ga wudance sghidmik maksghid mikte anake ke kda vaiskiche manivat ga ski chkane sghuwada manwe ngəu nasanichi sghut ka dagtigh ghaisanin nkwa gajtar gja njkane jist jushusaga gjata chkane a. a wurada kəiwud gole chkani gole kike garh garh garh garh kagajtar gja nisanicha manitake kagartar garha nchkansane ay makcha szumikte ainacha nghangha ndachagha azaghcha vjarha həakne ngamta ske maknacha makcha farghartfar da danghaiye ana na ghuwa. a na na ghuwa. a tamva nisaninkwa skacha nghin ghiughe kukihangole to gasi dura ai sirnasanicha far iyalwa abitdanne ai wardaga dadha aya majlisa majlisanəa ninkwa. <noise>